Ja kiví chi kixi naiira una, una, uu hora kixira koo tu tala va inou kusora, kusora kuniro koo io joulia io tuo juiu kusou xi hora maa tiu io te kanto koxo kuu una fajiala, xi ka kuu io jiii ntiioo te este no kasoulita xi. Mau kua maa te kasava, noai kasan stouu ja kee musou jenoua te kotochi kakixina inte una hora kaa kixi mayo nayiio.